Akɛɛpǝ we pɨ lée ri mɨ durǝ mɨ dumurǝ wǝǝ suyǝ kuroŋyǝ eyi ataa kɔɛ kɔyǝ dasɩrǝ otupɨ lóo ko pɨŋ pɨlǝ enyipǝ lo otui rɨ wɨtɛɛkpǝ pɨ lóo polu gbeɖǝ e le sie wɨtukpǝ rɨ o pɨ ŋ ke yeemɨ kpǝ okuroŋpǝ pɨŋ ko wo kpɨ. Mɨŋ o lo ro pɨ wǝǝ a la wʊʊ pɨ kɔŋ pɨla akpɛrɛ ko a láa lɔ pɨ.